א פען נוצט- א- די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז ס'דרייט זיך. וועגן ס'דרייט זיך זייער שנעל מאכט עס לופט סאו ס'האט אזויווי עקסטערע שטיקלעך נמשל פיר עקסטערע שטיקלעך, און די שטיקלעך ליגן אזויווי אביסל שיף. אזוי מאכט עס א ווינט ריזיסטענץ און פון דעם באקומען אונז גוטע לופט.